. Enyare unsem emi nonyin ikuaere ikeuedde ikudm ikua. Ikud itei edi umam emi adiade vdis ke ekineyi, ieliaha udia ke uwaneyi lcyan e ke ilwemeyi umykwe e. Uwemeyi euye idika ekeyen itie emi ekinde kim, esiredesre otwdik esine do ukipke e uyi. Eyi ikim ikud ikud idiworo udia. Udia enci emje oworpde iee ekin eyi iditu iko, kpukpru ee enye eyemde ndinam, ma udia emi euye edidiade o, eyem ndinem e ke ekineyi lmi emi eworoote udia, ọwọro udia ke ekineyi. Iwọọo udia oro se nnyin ijidae idiọnọ ke emje ọwọrọ udia edi uyrin emi euye esinamde. Idinam uyim huu huu, huu ubak anam anam mme ncii nsii uyim ikud ikud edi ikud ikud oworj ọriọde itọri nsie emi, ọnwọriode itñ, ọnwọride itọñ, ọnwọriọde iton̄ isi nsie ekesie edem, ekod ọnwọride edisie isi, sr emje edi uto unsm oro adiade udia ke ekineyi usopke sop ukude ke uwemeyi. Wnam msen emi adiat udia nko ke ekineyi edi unam emi mnyin ikundde eyuud, ikuud eyund. Eyund emi oduri ke ison̄ iee erid isọrs. Esidọk dọk isọri odun. Adia udim ke ekineyi, ekimeyi emye ọwọrọ ọdur ikọd ekeyem mme mkpo mme owu anamde, itie mme owu eñamde udia, eteme. Eyem ndiduk ke otume oro akatan mme mkpo, mme mkpo mme mboode mme mkpo oro itan emen aka ke odudu nwe ekesin. Ada ekineji oro atam mme udia oro okoduñ ke odudu nsie, emi enye ọdwñọde ke eyi isiere imiwọsọke anwai eyi isiere enye eyeri ndisene ke odudu nsie oro odia mme wdia oro enye atande edidọñ, ukwe e ke uwemeyi, ekineyi ke enye aka udia nsie mekeme ndsaña ke ueun, enye edi unem eme edide edieke ogo edide owu emi asañade sañ ekineyi. Enye edi unam emi ogo us opde sop ukud ke ekineyi te enye efe hede ebe usm, ucak ọsuk asaña aka, enye osuk efebe aka ke isi, ukama mkpo ikañ, ituene ikan wduda ulwde e ọsuk erebe akai urom oro adia udia nsie ke ekineyi Kpukpru se enye eyemde ndinam anam ke ekineyi oro. Isiekeneyi ifep, wnemeyi ukwe e. Unam mfen do emi adiade nko ekmeyi, emm edide enaian̄, nmyn ikuud e emiañ Emañ emi esidia udia emi, mgiro etu, aesidia mfri etu aesidia mfri etu. Emiñ emi edi unam emi adiade udia the inua afiak ọtọrọ ifuo ke inua, adia iwe wrua, ọtọrọ ke inua edi unam emi nkn kied enye edi unam nkeṇ kied enye edi imcen Idia hs udia ke uwemeyi, adie udia nside ke ekineyi anl udia eni enye adiade isunoke isọñ. Itie eni enye ekudde ke mfri etu adad idukud mme emiañ do mmo idika owdor mfri etu oro adea. Naña nte mme ediade ntro ke mme etoro, nte mme ediade ntro ke ọtọrọ, adia ke mea atoro ke inua, kpukpru se enamde nam o edi inua emian emi myene ke myareke etriifuọ, myeneke itie utoro ifuo, kpukpru se enye anamde o ma mmon enusonde. O, ma udia emi enye adiade adla ke imua, ọtọrọ ke inua amd adia udia oro ke ekineyi, se nnyin ikemede nditin mbaña.